کیوړی یا جولاګکه حشرات د خپل جال یا توري په وسیله نیسي. دا جال یو چسپناک تار لري چې کله کوم حشره پرې کښېني یا تېر سي، بند پاته کیږی. کیوړی بیا: ژر راځي؛ د خپل زهرجن غاښونو په واسطه حشره فلج کوي؛ او وروسته یې خوړل پیل کوي یا پوښي تر څو وروسته وخوري.